أول شي بتخلي عندك هدف واضح مثلا تعلم كلمات جديدة كل يوم أو تحسين مهارات المحادثة تقدر بعد تحاول تدمج اللغة في حياتك اليومية يعني تسمع مقاطع صوتية أو تشاهد فيديوهات باللغة اللي تتعلمها عشان تتعود على سماعها ممكن تستخدم التطبيقات التعليمية أو تنضم لمجموعات تعلم اللغة. عشان تتفاعل مع ناس يتكلمون بنفس اللغة.